වියළි සමක් තියෙන කොට <hesitation> නිතරම <hesitation> හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. ඒ වගේම <hesitation> සිරුරේ තෙතමනය තියා ගන්න <hesitation> වියළි සමට ගැළපෙන <hesitation> හොඳ ක්‍රීම් වර්ගයක් සිරුර පුරා අලේප කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිතරම ඇඟ සේදීමෙන් <hesitation> නෑමෙන් <hesitation> සිරුරේ වියළි බව තව දුරටත් පාලනය කරගන්න පුළුවන්.